Alura i can cuand a sun giuvu a stan sempre abastansa bin, pöi man man ch'a diventu vei, cume nui, cuminciu avei dë prublemi a i öi, specialment a le gambe darera përché a tacu a resté rigid opüra al an dë prublemi dë salütte a livel del fegato, a dipend da lon ch'a mangiu, a devu pa mangé dë roba trop grase e cuindi controllare